Tiná onré ndanina tuu hó onduntangu tuu ján, chikanatu kutudu'u kutu yuu ján, xhikanatu xhikono tuvaya kakunundai kunachí, kakundatu ngunó uni yo'o nino ndai chí, ndá tiná ka ngutu niku nikandota chinukadita ndai nangueno tundai tundayaján nikun ndakadii tuján tuu taki yeni kuanda tikuii ni kuni kuñanditaja tuu ketuu, kuñanro he kechichiluu chijan kuetutina luchijá chinalujan chituluchiján iketuru nuni kunatuu, nikujan chí onré vee kutu kachi yee ohando inina nkutu en iin lado vetuu unda koto kundeto, yiyi kuyetu nuu kutuu kuchijan xhial inina chikutu inina, no'o atuu nandatu kokuu tachí tuu konda tuu yengo atu inina'a tuu ndono kuenta ndoda, tiná jan onre onraitu chí onré kitinautu nó kuta chinatuu chí kutu atuu inina'a, tujun atuu kutachi na'a nakoku kuu ndentu kuduu nantuu na'atu indo natuu nakuyuye atuini natuu ndonuu. Inso'o natuu, chikutu ini natuján ini natuu jandun kutachi natuu ndatu, ndono ndonatina onré onraitu ondenikanru kutu nduján chindajan ndejanro kutu yiantu navatuu, tundaya kendavatu kuantu uun lado ján ñetuu xhikatuu kutuu tutu, kutu ñujan ñeto xhikatu tukutu hu ñetuu xhikatu, unto unto atutu ndekuveró nakuniyeto unka lando lato xhikutu endó no'o, ndon kutu onre kitaro tiná venro.